Gadzraɖoƒe ɖokpe mele mìagbɔ afiya o, fiya mìawo ya mì le fia, ele sie mì le koƒe me nene. Mìabe fiya fia, mìawo ŋtɔwo mì va ɖona ɖewo awɔe ɖe alɔnu. Si be ne mì ƒoƒu fia sie amewo alo wuiatɔ̃ mɔwo nenea, mìnɔna dzɔ 1000f, 1000f ŋkeke enyi ŋkeke enyi, ne ga ɖe be nya va wɔ wòa, wo ŋtɔ ayi ɖe ava yi biɔ nɔviwoawo be, ega ya be nya wɔyi wone do ɖe le eme neyi. Fifia ne mì doa, ne wetria sua, mì tsɔna kponɔ kponɔ atsɔ va yi na, ne mkpɔkpɔe va o ye ma. Atsɔ kponɔ kponɔ ava yi nɔ nana kakaaa, wetri wetri kakaaa, ne gakeme ekpɔe tsɔ va na, atɔte ɖe fima, mgba ya na kponɔ ke. Eku ɖe eŋti be ne 1000f dzi mì gblɔe ɖoa, 1000f kpoe ya nɔ heva ŋke nyi, ŋke nyi, ŋke nyi, ŋke nyi. Kaka atsɔ na ƒe ɖeka kpoa mì gbãna ema. Ne eɖu ne meva tui oa, woaɖe le eme nɔ, woya mgba dza xɔ ɖekpekpe o adzo yi aƒeme nenea. Ameke le nae, ne me ɖu ɖekpe oa, eya la xɔ ga ayi aƒeme. Kpoa nenema mì tsɔ le dzra mìaɖokuiwo ɖo, be gadzraɖoƒe ɖekpe ya mele mìa gbɔ, ele atitɔgɔ <noise> vɔa mele mìa gbɔ fiya o kpoa ɖekpo mìɔ mì le eme nenema dzo le yi fluya fluya. <noise> Kpoa ne mìa yi agble, agble be game va, mìa yi ne ba keke ŋɖuɖua ba su mìa, meli o, mìawo ŋtɔwoe va yi hlɔ̃na fike be va yi se ɖo kpoa ema mì tsɔ ɖuna, ne va vɔa mì gba dzena ƒeƒle dzi, nenema ye mì le wɔm le dua me fia ye ma. Kakaaa tso mìa mamawo be game kaka va na egbea, edzia kpo mì le <noise> <hesitation> leke ke me gblɔe fia ma, ne wɔ ŋtɔ eɖo viɖe ne etsɔ tɔ edzi leyi leyi vɔ ne mele su na wò oa, ekpɔ be yele yi asiame va yi le biɔ nuawo ta voa ŋgba kpona nua tsã atsɔ sa o. Eku ɖe eŋti be ga ke me he yi asia oa yena ye me ƒle nua gbɔ o, me mawo gbɔ mì va yi xɔna le eme, ne tsɔ le yi asia kakaka ne su gamea yeatsɔ ŋke wo gblɔ nawoa kpe ɖe eŋti atsɔ va yi na. Ne wo gbĩ, ne viɖe tsi anyi na woa, agba tsɔ kpe ɖe adzɔa ŋti agba tsɔ nɔ yi baɖɛ, baɖɛ, baɖɛ kpoa adzɔa ne ele wɔa, ɖewo yina ŋgɔ, ɖewo vana mgbe enɔna wɔ nenea kpoa wotsã anɔ wɔ nenea, kakaaa, ye kpo mì tsɔ le kplɔ ɖeviawo baɖe baɖe baɖe. Ne eɖo sususa, ya wɔ kakaa ne viwoa va yi ŋgɔa, ye tsã la va nɔ do alɔ wò. Ne meɖe susu o ye edzo gblɔ be ye ŋtɔ yetɔ dzidzi ɖeɖe kpoa, eviwoa tsã adzo nɔ gbɔwò, anɔ gbɔwò nenea daɖe. Ku susu be ele gblɔ be ga mele su na ye na adzɔ kaka yeatem ɖe le eme ye woayi sukulu, ye woayi dɔkplaƒe o, adzɔa ne dzo yi ŋkɔ na ye. Vɔa ne va ɖo gama me mī le liɔ le eme tso le tutu ɖeviwo kpoa emana, eyina gɔ me. Ke be dzo yi gɔme nenea, anh wò tsã axɔe nenea, baɖɛ, baɖɛ, baɖɛ abe anh ne tsɔa eva nyo na ɖevia kpoa ye tsã ye akpɔ aɖu, ohh neglo ɖevia be agba ya, aɖi le ye be kɔ, ye yetsã ye adzo avo ɖe, ne vitukui ɖe lia, ye tsã ye adzo nɔ wɔe viɖe viɖe anɔ ɖu. Emɔwo nye susu nyuietɔa mì tsɔ le kplɔ mìa ɖokuiwo le dua me.